Leydi Kolommbiya e limtee nder leyɗe njogiiɗe finaa-tawaa maɓɓe bana wakkere gimi, wakkere ngami, wakkere nyaamndu, wakkere ɓornogal, <hesitation> e ɓe - e nder ko ɓe teddinta wonɗon kan waɗi faa jooni e ɓe limtee nder <hesitation> yimɓe ɓe majjaayi. No ɓe majjaayi woni, ɓe tokkaayi leyɗe <noise> hiirnaange ngam ɓe ngonnda e maaje.